இது ஒரு வேடிக்கையான செல்லப்பிராணி சங்கடம்! பாம்புகள் மற்றும் முயல்கள் இரண்டும் அற்புதமான தோழர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் அவை மிகவும் மாறுபட்ட தேவைகளையும் ஆளுமைகளையும் கொண்டுள்ளன. விருப்பங்களை நான் எவ்வாறு எடைபோடுவேன் என்பது இங்கே. செல்லப் பாம்பு. நன்மை. குறைந்த பராமரிப்பு, பொதுவாக முயல்களை விட பாம்புகளுக்கு குறைந்த பராமரிப்பு தேவைகள் உள்ளன. அவர்கள் நடக்கத் தேவையில்லை, அவர்களுக்கு வாரத்திற்கு ஒரு. முறை அல்லது அதற்கும் குறைவாக அடிக்கடி உணவளிக்க வேண்டும். அமைதியான மற்றும் சுயாதீனமான: பாம்புகள் அமைதியான செல்லப்பிராணிகள் மற்றும் நிறைய தொடர்பு தேவையில்லை. அவர்கள் தங்கள் பெரும்பாலான நேரத்தை தங்கள் அடைப்பில் செலவிடுவதில் திருப்தி அடைக்கிறார்கள். தனித்துவமான மற்றும் கவர்ச்சிகரமான: பாம்புகள் தனித்துவமான மற்றும் கண்கவர் உயிரினங்கள். அவை பார்ப்பதற்கு அழகாகவும் வசீகரமாகவும் இருக்கும். ஹைபோஅலர்கெனி: ரோமம் அல்லது டேன்டர் ஒவ்வாமை உள்ளவர்களுக்கு பாம்புகள் ஒரு நல்ல வழி. பாதகம். உணவளித்தல் ஒரு பாம்புக்கு உணவளிப்பது சற்று சவாலானது, ஏனெனில் அவை பொதுவாக நேரடி அல்லது உறைந்த கொறித்துண்ணிகளை சாப்பிடுகின்றன. அடைப்பு பாம்புகளுக்கு சரியான வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பத அளவுடன் கூடிய பாதுகாப்பான உறை தேவை. கையாளுதல் சிலர் பாம்புகளைக் கண்டு பயப்படுகிறார்கள் அல்லது அவற்றைக் கையாள்வதில் சங்கடப்படுகிறார்கள்.